Tsú xkúꞌ tsúú júwá nagari̱guu̱n rí miruꞌjun, aan rí ma̱goo ma̱tha̱ rá ríí tsúú xu̱wi̱, xu̱wi̱ ñajuun mbáá xkúꞌ chímba̱a̱ tsú naꞌkhuu̱n aanꞌ xtílá, i̱ndóó miruꞌjun ikhuu̱n xtílá tsú xu̱wi̱ gii̱, numuu rí nandoo natsimuu̱ ixi̱ numuu rí chímba̱a̱, chímba̱a̱ xkuꞌ ñajuu̱nꞌ rá, jamí xúkhu̱ má mbiꞌjua̱ mindaꞌkhoo ú xŋáñuu̱ꞌ, ikhaa rígi̱ꞌ nambáyuu̱ rí natsimuu̱ na̱ke̱ natsímúu̱ natsimuu̱ ixuu̱n xtílá ́, jamí xúꞌkhu̱ má negrui̱ꞌgúu̱n naꞌkhúu̱n mangaa pero i̱tháa̱n má naꞌkhuu̱n tsú i̱jín-xtílá tsú júwá mbayííꞌ má mangaa rá, numuu rí tsíní wé̱ñuuꞌ máá <hesitation> rí muyámbámi̱jni̱ ikhii̱n ikhaa jngóó tséjiúúꞌ ikhuu̱n jamí xúꞌkhu̱ má naꞌni gámbii̱n pero xúꞌkhu̱ máá <hesitation> naꞌhuu̱n i̱ꞌwíínꞌ xkúꞌ mangaa, xúrí, tsi̱jní, ikhaa má ríꞌkhu̱ nuni̱ tsú xu̱wi̱. <hesitation> ma̱goo ma̱tha̱ jma̱a numuu ku̱xtá mangaa, aan tsú ku̱xtá itha xa̱bu̱ rí miruꞌjun ú ngrigo̱o̱ tsú ku̱xtá méꞌ, ngriguu̱n ikhí má náa̱ꞌ náa̱ ríí rígá rí nijñáꞌ iñáꞌ mijñá rá ikhí ngriguu̱n nagájnúu̱ nagóo̱ naꞌphuu̱n xkúꞌ, xkú chákiinꞌ ju̱mu̱ꞌ ikhúún rá numuu rí tséꞌnguu̱n óphuu̱n xkuꞌ mba̱ꞌjuu̱n mangiin. Xúꞌkhu̱ má júwá mangiin tsú nuthúu̱n xka̱ra̱beꞌdi aan xu̱kúꞌ tsúgi̱ꞌ tsúú. méꞌjánꞌ idúún rí miruꞌjun itha̱ xa̱bu̱, xúꞌkhu̱ má eꞌthá, eꞌthá edxu̱u̱ a̱jua̱n mangaa jamí xúꞌkhu̱ máá tikhu má librú nutháán <hesitation> naꞌthá mangaa ríí aan púú buénú iduu xu̱kúꞌ tsúgi̱ ithi, <hesitation> indóó má nda̱yo̱o̱ ikhúún rá rí naꞌphuu̱n tsijní, naꞌphuu̱n má i̱ꞌwíínꞌ xkú chákiin tsú ngriguu̱n má miruꞌjun mangaa, xúkhu̱ máá júwá máá xurí tsi̱jní mangaa, tsúú guꞌjuáá mangaa rá jamí xúꞌkhu̱ má tsú júwá xáná. Tsú tsi̱jní pu miruꞌjun rigajnúu̱ ikhii̱n naꞌphi ríndoo̱ nata̱ꞌjuu̱n mbá guꞌjuá rá, naꞌphi xógíꞌ inii ginitsu rí nathatsíŋááꞌ náa̱ mésáa̱ jami xúꞌkhu̱ má rí tramáꞌ inuu má xílí, inuu má bánkú, ́a̱jndo̱o náá má rigá rí jaꞌnii nani̱guu̱nꞌ naꞌphi ikhii̱n, ikhaa rígi̱ꞌ mba̱ndaꞌkhoo ú nuni̱ nujñagáa̱ trástí nujñagáa̱ xógíꞌ má inii rí ginitsu rá, numuu rí mba̱ndaꞌkhoo ú ndo̱o miruꞌjun ú nandoo naꞌphi ikhii̱n, murí mbiꞌji rá puee júwá xa̱bu̱, júwá xa̱bu̱ tsú ma̱goo mbuñúu̱ rá. Ikhaa jngóó rí miruꞌjun ú i̱pi̱ꞌtsu̱ xu̱kúꞌ tsúgi̱ꞌ. Indóó má tsúgi̱ꞌ tsú naju̱mu̱ꞌ ikhúún rí júwá griguu̱n rí miruꞌjun.